ब्राजील की संस्कृति मा स्वदेशी, अफ्रीकी और यूरोपिय प्रभाव देखणा कू मिलदू। यख संस्कृति, कला, भोजन, संगीत और परंपराओं का बारा मा अलग ही खास बात देखणा कू मिलदी। ब्राजील मा परिवारों का बीच गर्मजोशी और प्यार होन्दु। ब्राजील का लोग आमतौर पर एक दूसरा की संगती कू आनंद लेंदिन। और निजी तौर पर साथ समय बितोणु पसंद करदिन। ब्राजील कू लोकप्रिय खेल फुटबॉल च। ब्राजील मा कैथोलिक धर्म कू प्रचलन च।